Tei muan, te kaa mena foun tan moun an tsoiny tsunaun tan gogom mes. Kat fuainy non tan ka, tan tei voor te gogom rori na puar, ri koo raro ri mata oo. Gogo mes nei fan tsumam, kaminon na sanaan nan ya. Tanik non nei, ya te naa an tana sus, muiny tou kuar nating gogom ror muiny tsunaun. <noise> tanik non tana sus ai te ot naa buton ai tounon ya, tanik non jias ai te nan naa peto. Bore ror fororagan, gen kape ri te tsetsior ya ra puar, rafasiny koor non, san kaminon fo nau iny ito. Nating nom rori, ri te tats iny ya pua rari ge sap iny rori pua rari, an rafatsiny te parak, ana mes a ka to <noise> nating pesus ror a fo usur, kain fakaa <noise> kain fakaa na fo fo fo fo pifang iny <noise> pusus ror a usur kororin kurap <noise> tsuraf ana mesa foka gengen. Tsoiny tagei rarori mouiny tsunaun to te komainy rari, komainy fiisok rarori <noise> ana ri fo muiny tsunaun to te pusus ror a usur nating motom fa savir ovei ror. Kat fuainy ovei ror tan fo moun babainy.